Poata te kamegoia liu hulu tar. te hastail megowilia te mar kome gumaliu hulu tar. le lu lasegoats kom. lueiegats kate kato ha kankanaheriu hulu. lueiegats galas balte hagumegen ba lia te tuol mega kom(comb)ba lia te suleke hamanasag. le pilegi pal poler baliate su nega kom bate toka palatega hulur. toka palata hakapega hulur. pile wegi hapala. toka palata hahis hakapantoag. lu len guma hagusuna bakur. toka palata hanigan tuanegen. balia te ha stail gia turu u galas. bate tsilotsilo poutseiegime temar kom palata megule lia hulur. le mas toka palata hanigantua negen balia te tuoltuol palatag. balia te hatara talaga le kom hamatskuegulen tsia lie kom ha kebese gulats tanats makum te kebese neni pal me. balia te luleliga kom suleke haniga pouts lelegen te kapa tala nen